اي وبنعتجد انه شهر <hesitation> ثمانية هو اكتر شهر حار <hesitation> بالعام وبنعتجد برضه انه شهر واحد بكون اكتر شهر بكون فيه برودة لانه الجو بكون كتير كتير برد وبنعتجد انه شهر اربعة بيكون اكتر شهر فيو رطوبة شهر ستة بيكون شهر يعني جاف جدا ما بينزل فيو اي مطر ابدا.